Raqs turlari juda ko'p. Misol uchun xalq raqslari. Har bir millatni o'ziga xos urf-odatlariga mos raqs turlari bor. Misol uchun: o'zbek raqs turi: lazgi. <hesitation> Keyin balet- klassik raqs turiga kiradi. Hip-Hop, Salsa, Flamingo, Tango, Janze, Kontemporari, Belli dans, katak.